मैं एक कम्प्यूटरी प्रोग्राम हूँ, अने मैं खुद ईमेल भेजण रो काज नईं करूं। थूं जब मने सवाल पूछो, तो मैं जवाब देण में मदद करूं, पर ईमेल भेजण रो काम इंसानां का होवे। मेरी कार्यप्रणाली में ईमेल भेजण कोई सिस्टम शामिल नईं सो मैं हफ्ता में जीरो ईमेल भेजी सकू।